مرحبا، اني اسمي ايفا، لاحضت وجودك داخل هذي الحفلة جان متميز جدا اي- بأطلالتك و ايضا بكلامك الملفت للأنتباه داخل المسرح، و اني حبيت انو اتعرف عليك عن قرب و أسمع رأيك شنو جان رأيك بالحفلة و ايضا اسمع اجوبتك و الفت انتباههم اي- حتى اعرف شنو هي نقاط التواصل او اي- نقاط الترابط بيناتنا